Eii-dok. kun mnam a papat to eda. kam pis kam serpgam mor. kam kennang nglues. kue sei kam sirei mang kaikiem ko. ngruaro keknen are. kun mnam amie ta tgus nera noup. Klik kokaen a papat ta. kua svil kama enserpgam mor mang ngua re. Kun mnam nguare to a sulka ta noup kat tete mnam a maein to eda. o valngek ruk tete ngata vokong te. a tomhel ta tla laut kun mnam nga ro ngaung. ngaro papat mar kmel o ngaung mang. Ngata patte ngata vaik kun mnam a <hesitation> vle to tete. ngat hera pat te taya. Vanang ngat lua mnor te. are a keknen. ta ngae kame knoup. A keknen to ngoldeip tel tkuing ngorkar ngruaro keknen va ngruare. Ekam tok. kua sirei ma papat ta muta pis kam pis ka turana ngor kmittiegom en kam vle. va kam mnor te. ngotlo yayor tgus orom ngora re va ngrua keknen to. Kta ngae klik mango <hesitation> ngnes tete. mar kat kam mnor te tete ngorer lokael ngrua ro papat te. a papat ri. ngruera kikiengae mang ngar e. ngora kaenserpgam mar. mataem to ngota mon ngruaro munik he khavae te nkong ngor kotok. ngora kamnor te ngota mnor mang are to ngota. Mrua mon ngruaro munik ane reto ngoma rere orom. ngoraka kpom kserpgam kam is kim ngruaro keknen kat. O keknen ruk korblo ngoma rere manga simre. atatu anngiar. a mokpom nera noup kaikiem. a kolkha to ngota kiengae mang ngrua re va ngruaro keknen. To ngorera vle kam movavaik orom ngoraro keknen kaikiem ngota movavaeik orom o papat ruk mkor lakyei va o vrongrhek. Ekam tok sirei klik ma papat ta. A papat lang to kat. mang tete. o kaer ngarpis he ngara kaenserpgam mor kam vaik klik mang a keknen to kam lol opapat. Ekam tok. ngo ta vaik kun mnam a maein to tete. moro valngan ruk tete ngora ka ktar na kam patter nglues kam kpom ngua re. nguaro keknen mo mrek yek kvaik mnam a papat to lakyei ngata kennana kmikiem, mor kama mnor mang anieto kmeha rom. kam kpom o reha mang a krei anieto. ngora kkol knaik vanang ko ngrua ngorsang ka pum ta vle kuo malpgem gruaro keknen va nguare. He kua sirei ma papat ta. ane papat to muta pis he kre kam hover kama.